sæl og verið velkomin í Krakkafréttir í kvöld segjum við frá vinsælustu nöfnunum á Íslandi í fyrra heyrum af nýrri rannsókn um hvernig peningum er skipt í heiminum og skoðum tunglmyrkva ég heiti og nú verða sagðar Krakkafréttir vinsælustu nöfnin sem gefin voru börnum í fyrra voru Aron hjá strákum og Hekla hjá stelpum samkvæmt upplýsingum frá Þjóðskrá þjóðskrá er stofnun sem heldur

utan um upplýsingar um íbúa og stofnanir og gefur út vegabréf og ýmislegt fleira árið tvö þúsund og átján fengu samtals þrjátíu strákar nafnið Aron og tuttugu og tveir fengu nafnið Kári þriðja algengasta

var Brynjar sautján stelpum var gefið nafnið Hekla í fyrra og sextán stúlkum nafnið Embla í þriðja til fjórða sæti komu svo nöfnin Anna og Emilía nöfnin Emilía og Alexander voru vinsælustu nöfnin sem gefin voru börnum hér á landi árið tvö þúsund og sautján tuttugu og sex ríkustu einstaklingar heims eiga jafn mikið af peningum og fátækari helmingur jarðarbúa þetta kemur fram í nýrri skýrslu sem var gerð nýlega í Bretlandi íbúar jarðar eru um það bil sjö komma sjö milljarðar samkvæmt

niðurstöðum skýrslunnar eiga tuttugu og sex ríkustu manneskjur heims um það bil jafn mikið og fátækari helmingur jarðarbúa sem eru þá þrjú komma áttatíu og fimm milljarðar manns

í skýrslunni segir að það sé ekki gott að bilið milli ríkra og fátækra lengist

fyrir skólagöngu þeirra tvö hundruð sextíu og tveggja milljóna barna í heiminum sem eru ekki í skóla það væri líka hægt að borga fyrir heilbrigðisþjónustu til að bjarga lífi þriggja komma þriggja milljóna manna skýrslan hefur verið gagnrýnd fyrir að vera ekki nógu nákvæm samkvæmt henni er ungt fólk í vinnu sem skuldar mikið fátækasta fólkið en skýrslan sýnir samt um það bil hvernig peningar

jarðarbúa skiptast niður á tungli var nú í vikunni en flestir Íslendingar misstu af honum vegna veðurs auk þess byrjaði hann um klukkan hálf þrjú um nótt þannig að kannski voru flestir líka sofandi víða annars staðar í heiminum sást vel í

og margir fylgdust grannt með

þegar sólin jörðin og tunglið verða bara þegar tunglið er fullt og gengur inn í skugga jarðar þetta gerist samt ekki mánaðarlega af því að tunglið og jörðin ganga ekki alveg samsíða hallar um fimm gráður frá braut jarðar og þess vegna fellur skuggi jarðar yfirleitt undir eða yfir tunglið

á tungli er stundum kallaður

liturinn er til kominn vegna þess að sólarljósið berst í gegnum lofthjúp jarðar sem tvístrar rauða litnum seinna en hinum litunum ljósið berst til tunglsins og gefur því rauðan lit næsti almyrkvi sem gæti sést frá Íslandi verður árið tvö þúsund tuttugu og tvö og við vonum bara að veðrið verði betra þá

nýfallinn snjór hefur víða vakið mikla gleði kannski sérstaklega meðal krakka